Ny milina fanotoana sakafo a dia fitaovana mandeha amina courant. A <hesitation> misy bouton-ny izy io a raha ohatra ka potserina dia <hesitation> igny <hesitation> magnodina ny sakafo izay ahodina agnatin'ny raha igny ao.